La kú xé’n lⱥ re fáá’ra jö, my é’n köö mý jmýý’ kié’ ‘nïï’, jötu talýn re íí’ná kö tü mý jmý’ kiä’ kö tü i jmí sÿÿ’ kiä’ mý <hesitation> mý kiee’ mó ba ‘nɇɇ’ jö, jö my lɇ köö mó, la’ bá nɇɇ’ lɇ jmⱥⱥ jnáá’ je lⱥ, e e xa bíí wyy re fáá’ra jö, jötu la nɇ re lɇ.